﻿Hamburger go'shti mol go'shtidan tayyorlanadi. Avval, mol go'shti mayda bo'laklarga bo'linib, qiymanlagich orqali o'tkaziladi, so'ngra tuz, murch va boshqa ziravonlar qo'shiladi, tayyor qiymadan yumaloq va yassi shakldagi go'sht bo'laklari hosil qilinadi.